कपासबठे भेस्टु बनुनाकी लेखा सवहै पैल्ली कपासलाई एक ठौर जम्मा गरिन्छ । ततिपाछा तैलाई धोइन्छ । धोयवटी सुकिसक्यापाछा, तैलाई धुमाइबटी धागो बनाइन्छ । धागो बनाइसक्यापाछा, तैवठे कपडा बुन्या काम गरिन्छ, र कपडा कै अन्सारको बनुन्य, उइ अन्सारकम डिजाइन अन्सार काटिन्छ तैलाई, जसोकी वौला वनुनाकी छुटोइ खालको, पीठिपुरुनकी छुटोइ खालको, गाला बनुनाकी छुटोइ खालको, र तन सिलाइवटी पाछा ओवटी भेष्ट बनाइन्छ । र भेष्ट बनाइसक्यापाछा तैमा विभिन्न खालका रङ भद्याभ्यावटी रङ हालिन्छ, र रङ हालिवटी तैलाई ठिकठाक भ्या पाछा प्याक गर्योरे वेच्चाकी बजार पठाइन्छ ।